Zah tô malôha mbola tsy ary nande any ivelany akagny edy e fa zah koa mande any mipetraka akagny lasite ky.